أبوي وأمي وجدي وجدتي لغتهم الأم اللغة العربية، هاد اللغة اللي كلنا نتحدث فيها بالبيت ومع رفقاتي ومع العيلة، بس أنا ودي أتعلم لغات ثانية مفيدة إللي تكون واجد إلي، أتعلم لغات حديثة تساعدني على إني أطور من ذاتي.